بكل صراحة، وللأمانة الذكاء الاصطناعي آخر مدة <hesitation> ما خلى شي ما يقدر يعمله، من فن، من موسيقى، من <hesitation> أشياء كانت محتكريتها -ال- الجهة البشرية بشكل كامل، ولكن آخر فترة الذكاء الاصطناعي جدًا جدًا مهم للحياة البشرية، و <hesitation> يسوى جدًا أشياء.